Tugua gua talawa la buat, kobengip la buat magosarmeng luguap. La mame magosarmeng gare mani, tugua talawa "hesitation" mame durimeng gare mani na luguan, tugua talawa <noise> la mame ogosarmeng luguap maiam gare mani, tugua ma taramang, tie ga kobengip mila kanim la mela tatuan kabirana ma kuop ga meabuam sigarap ga meabuam sagarabip meam nakap ga mame duri nakap buo tatak sigarap tie la meabuam sigarap nakap bo adasip ga meabuam lop maiam, meabuam sagarabip maiam ga mela gura meng ga mumio ga mavusuk meng ga mela kakanim tie ga nanain lop iat liangan namurit kobengip mila kanim tie ga maram namurit ga mionama mabuo ga mame ulum aparat ga tale mame, tale mame sa-sasagarong pa talekan su-susugurmeng, maionama gare tie, ga maionama maset. Tatak kobengip la tie ga mela ga ma-magosarmeng luguop maiam pap babap ma kuop ga sopmeng it irama marap ma kuop, tatak kobengip are mutik ga ierilago iabuam tatuan, iabua panan iang luguan tatuan irama kabinang ma muaraip o kuguom Ga ilat iaram palisip muo, magosarieng magosarieng ga iabuam sagarabip, iang mutik la umet sapong ga iang mutik la u ba iobung kobeng me nasait ga maset duri ieng ga lopiam. Laba mavusuk ieng sagarabip, bet meng lop la bar durieng ara ga lop tapina, puo ieng bagan la ba mela kakanim ba lop ga puomeng ba pavanmela ga urie pavanmela kobengip ga mela, ga maset meonama kobengip mila kanim gare kaio, ime ila iabum sagarabip, ofirieng kimanam, ofirieng, ofirieng ga ba labum sagarabip tapma nasait na panan ga maset ionama ba ionang maset ga ionang maset iabum sagarabip "ur" non lap leba pala guravang napanap ga magovim sagarabip iam la iabuam it nakap ba param ga paviam me lakuan me ba poin. Non lap la ba maset iraim ga talekan puovang la ba magimavang ga ba iavim. Non lop la ba agauieng lu ga iot gas, iabuan sagarabip iam tapma nasait na luguan ga ba maset makokoiring la tale puovang la ba magimavang. Non lap la bat iabum sagarabip iam nakap, la magimavang ga param, muana la kakanim sagarabip ga sagarabip o la pumeng me parak, ngane pang, para teip "Ha ok" non ara la non kobengip la mila kapim la tale puomeng la ba maiom sagarabip maiam, dagarip maiam, meabuam mavusuk meng, non la ba pala mavaving param, non la, la ba pala mavaving la muabuam parar-paring irie panan meba muvang narubu ga ovala kobeng. Tatak lop pam la namo memaning kobengip, maime pala mauala <hesitation> non ara lap ia ba pala kalivang navanap, kalivang, kalivang ubivan pinnis ga guraang agarit it navanap bo ogimavang magimavang kobenip la meabua panan pala kinavang na panan sagar ba usik pairo leba una muvang narubu, non lap la ba ogimavang sagar la mapusuk ieng ara ga paip iang pairo meba muvag oivala o pairo kobeng meba kakanu kirat eba muvang param. Kobengip ara la mame navang ba lopiaring ga ba muvang paran, baima ga baima ga maro uri la kakanu nomano ga kaio Ga buna mirio mi kobengip la mame navang maime, la muana la ba, mila mumurum me ba bu-bum. Na non navup are toroan daru ga toroan kerema la paot ma kobengip la tale maiot to lakuan pang, kobengip mila mumurum la are guria la iot toroan la magoieng sagarabip tomat nakap, ba magalavang ba mavoving la dusmeng ba magalavang ga mavala meba muvang pabum na luguan meba kakanim ba maset meba malugaut pang me parak, meba puoieng me ngane pang. Mitmat non lap la tu ga ba param muvang mavispang ga pabung me man magamteng ga ba laseng meng ga urie panamuam me ngane "ar" sagarabip lo ime murum, maiam kobengip, buat tevaba maime sagarabip. Tatak lop la namo maime magimameng sagarabip maiam kobengip meba mame maionang mabuo ga maun ga malugautmeng ga maut meke maime kabanim ba meba maiom O ba mame sugumeng irama, are maap la melat sapmeng, miaram it lop maiam ga melat sapmeng, mavap la mamet sapmeng ga miaram it lop maiam ga miaram, talekan tume agamarung panan ba maiang mavap, mamet sap meng, g miuaram mavap ga lop maiam ga miaviam it ga sapmeng irama kuop ga gurameng ga mirie <hesitation> gurameng ga mirie ga kakapim it gaman dasmeng ara tie ga are na luguap maiam, nakap o kuop mila kanim lo ba sapmeng, ga sapmeng ga maiot. Magimanang mavap, mavap la tale are kobengip, kobengip la mania panan ga sapmeng, tatak kobengip. Kaio la iania muio laurup, inum na kimanam ga ibo sagaraieng na lu ga ifumam babap ga ibo sagarieng na lu ga ifumam babap ga ibo sagarieng na babap <hesitation> na lu, na luguan ga ionama kobengip mila kanim la are baima ga miri non kobengip mila kanim la are manigulai ga miri non kobengip la mae meabuam sagarabip tatuan nakap ga meaviam sagarabip bo pasip ga meabuam nakap bo adasip o na danuot ga sigarap meabuan sigarap maiam ba bula ga magamabuong ga buaram sagarabip, paoieng ara sagarabip mmumiong narubu Eba durimeng, mabula, mame temeba lopa ga irap maiam la mame mela mamela kobengip ga mamiop kobengip laba ogimameng sagar, laba ogima agimameng kobeng ula kapio o ula nuavio ga nula bet nung un ma luguan eba temeba lop nuang eba temeba maset ga ba lake tenovurausmeng megia kobeng tung, kobeng tung uri mama, onula lagum, onula na man panan lagi pananiang "ur" bo unalava, bo nomarikmeng, nula naba na man nap ga nuaro uro kobeng bo nomarikmeng maset meba mirie kan ba mela kirameng "ur" mirie kan ba mela kirameng, ba ina nala onoving noba, pa ba naga maro, lai iang it ma la buat duriong bagan mela, ga mela "ha, nala" mela man dusmeng na irava panan, narubuap la ba ela miaving maro lalabie ga mela dusmeng it tapma ga ba ovaravirak meng lalabie mena panan ga ba mela omela kobeng, eba temeba. Tatak lop buam la buat temeba e kobengip la ba manala ga nala bet nang inai. Tatak lop buam la buat temeba me kobengip la ba nala manoving na panan maiang ga ba dusnang ga eba Nomarikmeng lop nuam, mama, nuba "a ur" pasainung mai kobeng la onup kobeng lo lopiat ga liot nasait na panau iot na luguan eba no marikmeng, lagu luguan iang? Eba nomarikmeng, mama bila narubu ga ba tala orala, lagi luguan iang kobeng, iugiamani ga ut luguan iang, ut tatak sigarap la iabuan nakap o sapong it, sapong it naurup ga agamanung panan iang ga nuaram mirio marap bo numarikmeng, bo nomarikmeng la buat tevurusmeng ga buat temeba me lop maiuam kobengip la durimeng na panan, lop maiam kobengip la mame durimeng na panan. Areratmat nula nup panan, nairang kobeng wa mumuru, nairang ba durieng na luguan meba munang onala. Kobeng ula kiro ga nuirot, ogimanung it ga nuirot, tie la mame temeba lop la ba name manala ga nala nabum maun ba maitmeng la ba man sugumeng irama, sugumeng irama la melat menamuam bar mevara. Kobengip mila murum la ba are baima, kuong <hesitation> baima ga uri ula kakanim-kakanu nanamo <hesitation> ga uri la buat ionama tatuap kobengip mila kanim la meriemi la buat tiemeba lop me ba man <hesitation> malugautmeng Ba maset man meonang mai ga ba man magimameng irap ma, magimameng ibup ma, maset mabitmeng a aba tevurusmeng eba agimameng panan iang, durieng kobeng aremani insait na panan iang ga gaman dusieng maiga eba man maset man nogimameng la man obitenung kobeng. Kobeng ula muru la tume narung ume la ba durieng ga tulakan adurerung panan iang, eba iot nasait na panan iang, panan maiang tatak kobengip la mame ma sapmeng it tomat naurup, mila kapim, panan iang pivirago la ime masapieng iabuam nasait na panan ga ila raun ong ga ut kabiranga un pasip ieng o kuguom. Panan maiang kobengip mila kanim la mame meabun tatak sigarap ga ma-ie me nakap ga urie meabuam bat maram sagarabip nasait, meabuam bat sagarabip ga meona ga meariam lop maiam. Lop maiam la mumurum, lop maiam kobengip mila murum, la murum la maset mamat beba na pananip maiam, panan ila mumuri la buat ut Talakan murutong na afarat eba ot ga ba ot eba lopmiaring ana ga ba non lap ba la ba lopiaring ga kakanim ara lop ga melar pavanmela ra ba ina muiong ga lopiaring ana gat, ga ba ina iarim sagarabip ba na iri panan ga ba ina muiong ianim noba na iri panan sagarabip iam la ba ina muiong iarim lop ba gat na iuni panan eba kakanim ba lop na panan. Panan maiang la tale buat kire buat mumuri, mirie lap ara ganam la ba maet ot panan maiang kobengip me ba busit muiong ga meanang ana. Arabo karuk ara o ties ba ang panan, panan la maset save buong a, la buat sap ong buat meabua nakap bo kuguom, tie ga sapong it meang talak kobengip la ba pavanmela ga mela kogomering ana. Laba sapang tatakit lu la duseng tatuan na nanama me ba meobung ga mela meonang tapma are na lu ga ba mumiong tatak lop ga ba nameng aime panan, tie ga ba aginameng panan ba la kalikalimeng na panap eba maitneng le ba ibirmeng ga muniong ga mumiong Ogogomeng kobeng ana laba miarang, tie la ba talekan ogogomeng kobeng ba "um" ogogomeng kobeng ba, eba miarang. Omeit la be ma muiong kobeng ba, ga muiong iabum lop na isik panan arerapmat. Miriera lop ganam buat temeba la ba agigameng panan iang kobeng ba, la agosarieng arerapmat mirie lop la buat temeba lop me panan, panan ila buri la ba agosareng, eba agosareng kobeng ba ga ba labum sdagarabit ona ga ba temeba lop, temeba lop la ba agigameng panan ba, eba temeba, buat temeba lop laba ogigameng panam be ila muri, bar temeba, ha, megiamaro, panan tuang isik ila muri, tulakan nosiktuala a, isik penan la muri la tula arup, mirie la ba iot kobeng na isik panan, mirie lop eba tala ba tarang isik panan. Man lap la lop ba mela, ba agirit meng, non lop ba mela ba miainang la ba magigomeng kobengip la maionama na luguan maiong Ba talakan agiritmeng, ba miarang la muana ba muiong narubu la ba duriong naga maiong o ira maiang kobengip, mulong la ba duriliong ba muliong it nemela ga mela <hesitation> la muana ut sapo-sapong panan naurup, talegan ut nakap, lama ut nakap, narubu la ba palalameng la ba miaba urama kuop tomabit, ga ba tale puomeng la ba myumiong meaba, non lap la tie ga ba palameng la ba meaba narubu, tie la ba sapana it naurup, tie muo la ba temiaba la ba mumiong it marubu ga ba memung it tatailiat ga ba omiala kobeng, omula kobeng na panan ga ba miaving <hesitation> la omeitara na mo kobeng uro la mumuru la durieng na panan iang. Kobeng uro ula muru la durieng na panan iang ga mire ra lap bar murang man elustang ga <hesitation> oireng, eba kakanu be lop, lo murot ga tuaviam ba tavim lop me lakuan, <hesitation> talakan-talakan tobugula noba. Panan maiang kobengip mila kanim, misik kobengip la bat dakaratmeng buet damenam. La mionama kan bo kuop mila kanim toroam are nakap ga magosarmeng lukuap maiam, merie ganam la mumio, mumio toroan nakap, sagarabit maian la mionama. Eba nugua ala talekan merau nome, bat man mumio gura meng tiro ai panan man kalekale meng, nuga tenaba me kuguam ba nala narim la kuguom kan urie toroan nakap, panan la ut kan nakap. Ba mumiong ga man no riktigi meng ga no riktigi meng ga megiamara <man, man, man> namo meba no sisimeng ma nanamup ma, ma giraip ma, pa panan ila mumuri, maiam kobengip mila kanim la buat krosmeng, buat bukbak meng me, buat bukbukmeng me kobengip maiam ga talakan, talakan, talakan no miairang me ba munang mmalaginang lop, eba no bukmela, eba nogalameng eba mumiong ga nofirmeng, mafirmeng neip muo, la muana la bukbukmeng me lop maiam, man non migana iro la muo nakap, ia na mo muong aram sagarabit, ma non migana iro la na mo mueng aram lop, man non migana iro la no mo muong tago, iro migana la tale-tale kan tume agamarung, eba bukbukmeng ga ba afirmeng neip nao La muana la nula nunama ai panan, muana la nule dusnung ai panan, la iri panan la ilu iaram meirie ganam sigarap tatak sigarap ma kuop ga muio ga iabuam tatang, ga iabuam, ga iabuam, ga iabuam ga bet "na" marap nakap, tatak sigarap nakap iabuam sagarabip, masetkan agosarieng isik luguan iang ga tulakan melum sagarabip toma launeip, maset kan aloklok iang isik luguan ga mirie, lopiat-lopiat bat mabuo. Lopiat bat mabuo la magimameng sagarabip la bet meng la temiara, taim la magimameng sagarabip la bet meng, tara la bet meng sagarabip laba durieng talakan muo migina ba na luguan, talakan mua migaga ba la moiong aram sagarabip, talakan muo migana la ama arang iro panan, ga, ama muong, eba ogamanang laba bukbukieng ga ba kalikali ieng timo laibe nuo, tulakan iurau noime bat man kalukisa ieng timuo, la oitara namo, irio migana la muo dusong tiro ai luguan tuang, irio migana namo amani ai luguan tueng ga na mo ma pusuk ang sagarabit tuam Ba ties gare tapmat na non lap laba temeba lop la ba maginameng sagarabip ga agimameng panan ba miarang talakan agirarameng, talakan agirarameng b miairam sagarabip ba maiot, pa talakan agirarameng panan, ba maiot sagarabip. Atabo karugara a paga ba, tuaramo uro maro la kobengip la buat mibua panan. Panan maiang kobengip la buat mumuri. t ale mane buat wanmela pa mirie la buat agosarmeng maset luguan maileng mirie kan tatauliat maset luguan maiang ga luguan buat agosarmeng mumuri luguan maiang, kobeng ula kanu, kobeng ula kapio, kobeng ula kapio la buat magosarmeng luguap maiam miula kapim muluk la ume sap ong luguan maiuang pivirago la imet ia buam kavirip na tatek pasip pa kobeng ula kanu la ime ma ipim ieng sigarap ara toroan nakap bo kuguom ba ula kanu, ba maitneng sigarap ga lopmiat Iabuam sagarabip nakap a lagaptuk tie ga wabuam it sigarap it tomat naurup bo adisip o na nap ba bo muano kuguom ga mumuri nap la ba aruim sagarabip ga wabuam sagarabip "aee" lagaptuk la umet wabuam, agosarong panan na miuap ma kuop o nakap ga ba agosarieng panan iang ga ume wariam sagarabip, tie la ba mumurum ba sagarabip, la ba tale, na luguan, lab tale magimavang, pa tie la agimavang la wariam lop am, <hesitation> lop la ba mumiong sugumeng ira sagarabip am. La ba mumiong sugumeng irama sagarabip am. <noise> areratmat, muruk la lopiat tomat, ila iabu sagar, ula kanu, ogo ieng it tomat, bat muiong ga opusuk ieng la bet meng lop, narain lopien, o naieng ma sagarabip, naien ma lop, ma pusukieng, ma pusukieng. Talekan ime iabua luguan are panam la ime panan maiang kumep, panan maiang kumep la buat maiovam, makaratmeng kausup, makaratmeng palisip mevanuan mila kanim <hesitation> Meranam mirie ganam tatak kuop ma kafmeng mefanoa ga agosarmeng panan, ga urie meba bat na isik panan ga mela tapma ga lopmiat ara na isik panan. Lopmiat, namit ma kumep la miavian, manaburuan, are rapmat, maset ara dusmeng ga maset ara tala ai panan, panan maiang eba kukun ba, eba kukun ba noime ga eba non lap eba nogala meng, non lap eba no karatmeng, non lap evba kukum ba ga eba nogofmeng kumep, are kobengip mila kanim, kobengip mila kanim, kobengip mila kanim la mame meara panan